اكيد افضل ان انا اتحدث مع نفسى فالماضى لان الماضى حصل فيه اشياء كتير وحشه فا اكون ساعتها قادر ان انا اقدر احلها من ساعتها فهختار ان انا اتحدث ع نفسى فالماضى عن ان انا اتحدث مع نفسى فالمستقبل لان المستقبل كدا كدا قادم لكن الماضى عدا فا اتحدث مع نفسى فالماضى احسن عشان لو فى اى حاجه وحشه اغيرها